Karazan̈a legioma ndraiky voankazo laniko anatiny herinandra araiky. Kôa legioma edy izy iô: poma detera, karôty, harikô vera, korgety, efatra dikan'zay. <hesitation> Voankazo amin'izay: katakata, manga, melon ndraiky pasteky, efatra koà zen̈y.